In tele ja sa'a ku ja kunté kekoy ntaá caricatura in novelá in ntaá deporte fut ó i basquet ja kunté iyo.